Hekpa e to a hepem. Ozama sana ntharathaa hothene kwene about hepem mani, rere re hepom ba- humono ma baying hepem ozama bha isiin ibe re re he be hamathar nta ara hepem hama bha use. Bha bhe kpa ito hekabde hekabhe ohumo opa bha isiin a rababa, ohumo osa ba bha ja he sare. Ara aya gwe unse bharo so nere ohumo oka ja isare ani re re re. Saara hepom a humobe homo vri a humo aa kubha ɛse bharoso. ahumo sasumu ji nee. Ado ma isiin a ab humono isare ithabho. Ozama abe ma bhanang bhano bha bhanang hepem re re re bha hab bepem. Athunatun bheven a ba abhahumono sa bhakubho bhese bharoso bhanang bheven bhaekabhe bhaekabhe about bce a humono.